जसने हमरा बेहना दिना साझा खा छहकार देख्सहु घमवा जसने छहकार बारीय ना हमरा फेनी ओसने छहकार देख्सहु । हमार नहिय दिना मा छहकार हैने देखे के राती मा छहकार देखे वाला जनवोरा पसु पछी सभ ओसने का के चेरै सभ बणै । उवा चेरैया राती बडी सकरैया हसिय । जुन चेरैया का नाउ लेव जाई बडहि, उव चेरैया का नाउ हलाई उरुवा । उरुवा यापन यघरा क लागि रातिमा बडही सकरैया हसिय । जसने हमरा दिना खा छहकार देख्सहु उव रातिमा छहकार देख्सिय सकरैया फेरी बडही हसिय । ओकर साथ साथ मा यगुडा सकरैया हाखे वाला जनावोर मधे गिदार हलिय । गिदारा दिन गहनी एते वोते हैने बुल्सिय कस्के त मन्सवा हसै एते वोते यापना काम करै धरै । उहेसे बुलाई चारहै उहेसे एय राती बढी सकरैया हसिय यापना यहरा क खोजी मा कहाँवा कहाँवा हसिय बुलाई चारहै हिनिका दुनु यगुडा चेरैया कदेउ उरुवा वा हसे गिडर राती मा बढी सकरैया हखे वाला जनवोर हलाई ।